حسب رأيي البلدان لازم توازن بين إستكشاف الفضاء و حل مشاكل الأرض، إستكشاف الفضاء صحيح أنو قادر يفتحنا آفاق جديدا في العلم و التكنولوجيا لباش تساعدك في تحسين حياة البشر لكن أنا حسب رايي في الوقت زادا لازم نعطو الأولويه لحل مشاكل الإقتصاديه و الإجتماعيه و البيئيه لرانا نواجهوها توا على الأرض.